Na'urawol wulugo maase, bedo haura dum be lantarki be wata ko be wulata mai ha nder man do mari mabbode ndenbo bedo siga dum ha defetendu ngam be wulnita maase ko kusel ko biriji. do mari nafu masin ngam goddo wulan ko o yidi pat nder wakkati sedda wala vonnugo wakkati sam.